Ko hendindiri peepatuuji e laahooji kam, arande peepatuuji e ɓuri neeɓugo, di maayi lawta, laahooji e arta ɗi maayugo. Ɗiɗabum, laahooru kayru indu yiɗi ekkitineego e holliteego kujeeji ɗuɗɗi naa bana peepatuuji.